An atwörö atwërö ngeno kun amakö thuna, atönö ï cïnga kodiko cön ëka inwongo adïdïnö nakun inwongo adïö më ngïnö ka gin mörö n'ölüngërë tye ïë, manön mïtö atïm kodiko cön ka acoo.

ökönyö ï yore më lengo, ökönyö ï yore më tero ëthïnö ï cukul, ëka ökönyö ï yore më mïö ëthïnö kwanö.

Peki n'ëthïnö anyira ï kabedona nwongo ï kite më nwongo kwan n'opore ënë obedo kite na gïn gwökërë ködë ï karë më two dwegï. Peki ni, ocobere pï ëjököthaü na tye ï akina pacö na mïö koth köny më gin n'enyira mïtö otii ködë.

Yoo na bër më gwökö yugi kï ï kabedo onu ënë më nënö nï ëkünyö bur yugi ëka pol karë etero yugi ökö ïë ëka mënë ökënë më nënö nï ëwangö yugi ökö pol karë tëkï ka ëyünö ökö kanya acël ëka ëywëö dyekal onyo kabedo n'orumo jö

Mac tye, ëka mac elekriciti könyöwa ï yodhi na pol, könyöwa ï yoo më lengo, könyöwa ï yoo më tedo, könyöwa ï yoo më kwan, ëka könyöwa thon ï yoo më nënö nï jami kiducu wëng owodho na bër.

Karë na an abedo kï yom cwiny rwök ënë karë na an atyeko kwan-na. Gin okelo tyeko kwan-na onyo yom cwinyna obedo tic na tëk na an atio ï karë na an atye ï kakwan ömïa atyeko na bër.

Kwanyö kwan ökönyö rïbërë kelo okelo rïbërë both lwak pïën ka ï kwanö ïnënö gin na jïï na tïmö na bër ducu tïmö pïën jö na ïn ïkwanö ködgï tïmö na bër cë wëkö jami na ïn ïtïmö tye na bër.

Jö më pacöna pol karë ketho cwinygï kanya acël më nënö köp mökö na makö lok kom kwan ëka lwak ducu pol karë rïbö cïng-gï pï nënö nï ëyübö kwan ëka obedo gin na bër na nyutho nöthërë ëka winyere ï kin lwak më kabedona.

Modho pii na ba eketho yath ïë kadï nen na leng rac rwök pïën nï nwongo tye kï kudi na mïö two makö jö ïë.

Arem më two dwe pol karë mïtö ngat na tye kï two nön römö mwönyö yath mö na jükö arem, onyo römö madhö caï cë onyo römö bedo kï karë më yweo karë kï karë.

An agwökö cem kï para, ka cem öcëk ayübö ökö aketho ï puki ëka akethogï ï öt ka man ï caa n'etedo kinge tedo amïö ëthïnö cemo mëna odong, aumo ökö, ka mena odong dökï amürö ëka amïö ëthïnö camö.

Ee an athamö nï ëthïn enyira mïtö öcïdh gïnï ï cukul ëka dök acwakö rwök nï mïtö gïn onwong anyimgï ëk önën gïnï yore më döngö lobo.

Ngö na marö kelo two taipod ï kabedo onu ënë nï modho pii na ba elyedho, ëka modho pii atata kï kanya ba bër na myero kür emodh pii kï ïë.

Kwan tye ka kubo wat na bër ï kin peci kï lwak, kï mïïnö wörö, nywakö thama, bedo kanya acël naka naka kï kwö n'opore.

Më gwökö koma ï karë ka köth myero aruk böngü na bwote bor calö cwëta myero thon aruk wör ï tyëna kür anwongo kür anyönö pii na rëcö. Wör na myero aruki ënë nwongo gambut.

Köth ba cwe ï kabedona caa kï caa tye kit na myero ën opimere ködë më cwe mërë.

Pï cem n'etedo ateda ka man ba ëcamö othum eumo wie ökö na bër ëk kür jami mökö opye ïë ëka man ba etedo atio kï dërö, ogutia onyo kite nökënë më gwökö yodhi na bër calö gïn umo wigï ökö ëk kür jami mökö obed kï karë më balö ökö.

Kala tye kala na cöl, kala na na rëma na kwar, ëka kï kala na yelo.

Gwökö cïlïng ï cim obedo gin na bër pïën nï ïrömö kwanyö më tïc ködë pïöpïö ka ï caa na in ïmïtö tïmö kï gin mörö n'odii ökö cücüth

Wan etye kï mac elektriciti ï pacöwa.

Ngö na marö nyaa ka two taipod ï kabedo onu ënë modho pii na rëcö.

Cem na myero ëcam më könyö cwö ënë cem na bëcö na calö öranga, apëna, cem thur, alode odii nyim, gin na bër n'epio më mïö cwö onwong gupu.

An atio kï cim tyëlö na pol apola pïën caa nökënë ërömö oro gin mörö na an mïtö akwan ëka adwökï caa nökënë na mïtö thon an aor caa nökënë mïtö awiny ngat mörö ka cwoda ëka agam ëka an mene dök acwod ngat mörö nökënë cë atio manön mïö an atio kï cim karë na pol apola.

Eyo an athamö nï ëthïnö anyira myero öcïdh gïnï ï cukul pï kelo alökalöka ï pacigï ï kite më kwög̈ï ëka yot kom ï kabedo na gïn kwö ïë thükül.

Gin na kwot ï thuno obedo anyuth na rac pïën karë mökö bino k'arem cë bër rwök nï ka kothi gin nön anënö nï tye, myero anwong köny kï öd yath pïën omyero kür obed ï koma kömanön.

Kwan dong ölökö kwöna karë kï karë ï pacöna pïën ömïa ryëkö, ömïa ngec na mïö an anwongo kwö bedo na yot pïën nwongo dong angeo pïny më tïmö jami na papath na könyö kwöna kï mënë könyö jami më pacö na mëga kï jö n'oruma kanya an akwö ïë.

Ëthïnö na më cukul onyo mïö gïnï cwak both ëthïnö na pacigï görü ï yoo më jwoko cëntë ëka më bedo kï thë caü më kwan ï kabedo mörö n'orumogï.

Tic ka kwan kelo döngö lobo ï pacö, ï yore më gërö pacö, mïö anyim ka ngat acëlacël bedo na lac ï yore më dwökö jö nökënë thon ï cukul.

Jö më pacö mïö gïnï thama jö më pacö mïö gïnï jamï më pwonyere jö më pacö könyö gïnï ï lok kom kit bër onyo dicpilin k'ëthïnö.

Kwan ömëdö rwöm ka jö më pacöna më kelo döngö lobo both lwak ï yoo nï gïn onwongo tic camö gïnï öcara ëka lïm mërë egedo ködë pacö könyö lwak ëka dökï mïnö thama na kelo döngö lobo.

Lok më gwökö del koma ï karë më köth ënë më nënö nï, aumara ökö na bër ëk köth pe opwoda ëka më arïö mërë kede köth opwoda, anën nï acïdhö alwökara ökö na leng, adunyara ökö, ëk del koma obed na pwöth na bër.

Gin na myero ëcwö ötïm ka önënö n'edhero caa kïbëc myero öcïdhï ï öd yath opimere ëka onwong onyo önën öngwëcï më më më ëka önën kit na yot kome bedo ködë.

An anwongo köny kï both daktar më nënö kit na myero amïï cem ködë both athïn wëk onwong bitamin na bër